<noise> picca <hesitation> dafa bari façon, ba tax na ba ni ñoo liggéeyee seen néeg si dafa different dafa ute daal, seen ni ñoo liggéeyee seen néeg si dafa ute. So dangay gis ne am na picc yoo xam ne suñoo liggéey seen seen tagg yi, tagg lañu koy wax, suñoo liggéey seen tagg yi suuf lañu koo liggéeyee. Am na yoo xam ne su ñoo liggéey seen tagg yi ñax lañu koo liggéeyee. Am na yo xam ne su ñoo liggéey seen tagg yi bant lañu koo liggéeyee. So am na yoo xam ne nii nag ñoom dañuy gas garab bi dugg si biiram. Waaw lu mel ni ay kaco-kaco, picc sëriñ yi yooyu dangay gis ne ñoom ay ñax yii dañoo ut def ko tagga, def ko seen néeg yi. <hesitation> li ko lu mel ni <hesitation> lu mel ni to- toq picc bi ñuy wax toq boobu dafay ñëw fekk pax bu ñu gas ba pare mu ut suuf boo xam ne moo ko ut tooyal ko, moo xam ni mu koy tooyalee loolu mbiru yàlla la moo koy tooyalal boppam taf ko sumay si bi buntu pax bi ba nga xam ne moom kenn moo faa xaj te leneen leneen du xaj foofu. Mu def ko muy néegam foofu lay am doom, su amee doom, so dafay <noise> su amee nen foofu mu nen ba pare <hesitation> seal ko ba nga xam ne fu mu nekka moom si boppm sax du mun a dugg foofu. Léegi su <hesitation> su ko seal ee ba nga xam ne fu mu nekk nii léegi nen bi léegi tey mu mu toj tey ci ci la su nen bi tojee ci lay génn mu seal ko ndax mu mun du munatee dugg foofu, su boobaa dangay gis ne doom yi si biir lañoo nekka moom si dangay uti lu muy lu ñu lekka <noise> su ñëwee gémméñam bi la moo duggal ci biir doom yi jël ko, noonu lay ak ñoom ak ñoom ba nga xam ne nekk doom yi màgg nañ war nañoo génn pour naaw mu toj pax bi bay mu yaatu ba doom yi xaj foofu génn, loolu toq moo koy def picc bu ñoo wax toq. Bu fekkee tan nag moom ay bant la moo <hesitation> defaree taggam bi <noise> dafa nekk di for ay bant di teg di ko <hesitation> di ko jaawale jaawalante di ko duggalante di ko dugganlante di ko duggalante ba ba mu <hesitation> booloo nekka loo xam ne nii moom mun na faa nen, moom tamit noonu la dee defaree néegam. <hesitation> picc bi ñoo wax ngorkaan, picc boobu moom dafay ñëw fekk garab bu taxaw mu gis ne garab bii nii am na palaas bu wow. Most every time toq boobu fu muy nen most every time ngortaan moo ko dee gas garab bi am furax-funax mu def pax, waaye nii gortaan moom su ñëwee si garab bi bugg faa nen <hesitation> walla mu dëkk fa moom mooy gasal boppam garab bi, dafa seet garab léeg-léeg nga gis garab boo xam ne nii dafa dëgër dëgër boo xam ne nii su koy gor sax yow soo foo soo tolloo fële nga foog ne nit dafay ame jaasi mu ngee gor, kos yàlla moo ko may moom tamit suy gor dangaa dégg muy muy écho kak kak kak soo ko xoolee picc bu tuuti la waaye dina ko gor, gas ko ba def ko pax mu rëy foofu lay dëkk moom si boppam, moo tax <hesitation> picc yi ni ñoo taggee dafa different, kon picc yi bokkuñ waaw.